أول وظيفة كانت عندي هي وظيفة ديال التدريس خاصة ديال الأطفال الصغار، كنت كندرسم اللغة الإنجليزية وطبعا كنت كنستمتع بها بشكل كبير لأن ما أستمتع به هو كنحاول نساعد الناس أو أي شخص يتعلمو شي حاجة جديدة.